Alura venta venta pìé lë spazzolino, ël dentifricio, la pasta di dent cume la ciamuma nui auti e pöi da ën sima, pasé da ën sima, fërté bin sü giü, sü giü, prima da zura pöi da suta e sempre da, mai mai dë fianch e pöi laveie bin, sciacueie ën manera ch'a resta bin pulida e pöi bon, süe la buca e las la buca perfetta